Toh nung geme ka ere ɗeɓe ɓerin she shotika nung gbome ti fu mwana nama nung geme in jemon she mo ne ɓeri, <noise> ɓeri kwe mo wulale ti taye nyinmo kaki mwa to nung kan in wushal maya tiya yi namin she to yanda ya <hesitation> minfo minfo nung geme kwe ya <hesitation> ya ya ɓore ti vurum ti fu to fek nungka yaka ge tiya yi shangha timi shotika nung gemen namin she, shekeya ka ringan ulna shimi ya ringan geten shoya ti kanak nung kamin ge unu voro kaya wi shimi nigoyan takale <noise> ya erenu kinan nami <noise> kami <noise> kami folya shiya ka lamale ti nem nung ko voro kakwe Shulet shi ɗeɓe ɓerri ti welele, voro ka min kang nenung kako kon gangdit min shib nung geme ye lul we ni mare ten ni mare teen gele shon lwe o ɓo nele jura wane wana pem lo wana wana pem lonɓona foɓo nung gema ung kai shungti shungti inshe shungti na folem ten nunghi shong tiyan shong tinan gbomɓo fuɓo, to ni uli ti vurum ti nigo kwe.